طبعا صديجي يعني انت بتجيب المكواية وتسيبها لبين ما تسخن شوية وبعدين بتجيب التيشيرت اللي بدك تكويه وترشه شوية مية لبين ما يطرى وبعدين بتزبط حرارة المكواية لتكون مناسبة وبعدين بتمسك المكواية وتمشيها على القماشة وبعدين بتتركها شوية لبين ما تبرد وبعدين تلبسها